Ny biby fantatroko, manomboka amine kidy indrindra ka hatramin'ny zakabe indrindra: visiky, moka, lalitra, kadradraky, valala, angidina, piso, amboa, liona, trozona.